اولا الادوات المطلوبة <hesitation> زيت جديد مناسب لنوع سيارتك او دراجتك، فلتر زيت ازا كان يحتاج للتغيير، وعاء لجمع الزيت القديم، مفتاح خاص لفتح فلتر الزيت والمسمار. الخطوات <hesitation> تسخين المحرك قليلا، <hesitation> شغل المحرك لبعد-لبضع دقائق، فهذا يجعل الزيت اكثر سيولة. ايقاف المحرك، وقف المحرك واتركه يبرد لبضعة دقائق. <hesitation> تفريغ الزيت القديم ضع الوعاء تحت فتحه تصريف الزيت، فك مسمار التصريف باستخدام المفتاح، استبدل فلتر الزيت اختياري، <hesitation> اعادة تركيب مسمار التصريف. اضافة الزيت الجديد، فحص مستوى الزيت، التخلص من الزيت القديم.